Kekerapan saya menggunakan telefon bimbit adalah sangat kerap.

Saya juga- saya suka jika pasangan saya seorang yang jujur dan baik dengan saya.